Malasia es un país destintu a tolos demás de pallí porqu'es una federación. I la hundación, velaí, dela Federación de Malasia hue nel mil nuevicientus i sessenta-i-tres, i ajuntó los estaus de Malaya, Sabah i Sarawak pa entangal un país soberanu i endependienti i divessu. I la verdá es que les está diendu mu bien porque están mesturandu mu bien el sel un país mossulmán i sel un país desenroau.